Anjara asana zava-kanto amina fivoaran' tegna manokagna zao ai, ah agnisany mampivelatra eritreritra ary famoraonagna <hesitation> zava-kanto, de ah zava-kanto koa agnisany magnatsara fahaizagna mandanjalanja saigna, <hesitation> izaign hoe magnampy ôlo ahay hifehy saigny ary <hesitation> magnampy ôlo ahay hifantoka amina raha atao.